Namasa, pom, rensin, maangoro, leemburu. <hesitation> miɗe miila jonkaa hiɓɓii. Ɗii kaa fay neɗɗo ana waawi ɓeydude hen goɗɗi kaa. Ɗii kaa ana heƴa. Banngal hiisa oo jonka kiiseteeɗo. Ɗee woni ɓiɓɓe leɗɗe ɗe njimmi sanne.